हाथ से कपडा धूनू कुणे सबसे पेली कपडो थै पाणी मा भिगै दिंदा। पाणी मा थुडा सा निरमा मिले दिंदा। फिर थोडा देर बाद हम कपडो मा हल्कू हल्कू साफ रगडदा। फिर अछू से पाणी धोकी कपडा निचोडी धूप मा सुखे दिंदा।